Mul om siin üts väikene probleem. Et <hesitation> mul noh torost tulõ vett läbi, agaq tuu sekäs mu ello suht pall'o. Et <hesitation> terve köögipõrmand om vett täüs', tulgõq parandagõq ärq.